<hesitation> an <hesitation> neva'anchi ɨ́ɨ́n tilu ye kui'ya wa'a kilendoi ke'ei kilendoi ve'eso jue'ei yuku, jue'ei ne'ei koo ne'ei <hesitation> xe'u ne'ei, <hesitation> lo ja'aso <hesitation> ye xe'u ye lujua ne'ei kee teko ye naá, xi ña na kuu na kane'eña'ai kii kolo ne'ei ye koo naá, te ye naá kuu ye yu'unchi.